Yeah when you dry meat drying when you dry meat a will last for you for a long time yeah sometime you put ley in ley cold area like <hesitation> you know ice box yeah a will carry you for ley time or you put ley on ley dryer like you dry a <hesitation> you know yeah a can carry you for a long time too as well.